Ya'a kutu xhinda kukunoi kua niño, antukutu yei tuku chumijan kukutu ikono tuu yetuu vilujan yetuu, chia yetuu nikua kutunu ndukutu hiyetu.